هنجيب <noise> <hesitation> الإبرة والخيط والزرار، وبعدين ننضف المكان اللي <hesitation> إحنا هنخيط فيه الزرار، وبعدين نبدأ ندخل <hesitation> الإبرة في الزرار وبعدين نفضل بقى راحين جايين لغاية لما نتأكد إن الزرار اتربط كويس.